Ny karazañy voro misy a Madagasikara mety any amin'ny enin-jato fiton-jato isa any ho any vasa ny karazañy.